घंटी एक लखुन्डान पूछला खुककत असी बनली रोवे। हेर मा लखुन्डान इते हतुडा ती ठूकने पर हेर मा ती आवाजन निकले। इना ठूकिन जू आवाज निकले। हेर मा कौंपन उत्पन होई जायती, कौंपन अपना कांटा माईन सामलायती तेज़ तेज़ सुं सामलाये। जोतरी मुटी लखुन्डान प्लेट रोवे, तोतरी <hesitation> जूरती आवाज गुंजे, तोतरी ज़्यादा वाजे।